Alo primeru mercal güen géneru. Cozinal atalantá. I precalental el hornu pa da-li güen gustu. Endispués, tomal-si el tiempu precisu pa desfrutal dela cozina, del guisal, del sabel estal. Es tou un son que la comía assorvi comu un engredienti más. Tamién ai de tenel por cuenta que tipu de pan amus a avial, de trigu, de centenu, de moldi o integral, caúnu d'ellus se hazi duna horma deferenti, enque tos se hagan nun hornu, la horma d'avial la massa no es la mesma.